اللون الاحمر اول شي يجي ببالي الدم وبعدين النار هذول اكثر شي انه من يعني يكولون اللون احمر اكثر شي اتذكره